راح أعلمك وصفات مرة لذيذة وصحية وسهلة وما بتاخذ منك وجت وكمان بتشبعك وتمدك بالطاجة خلال اليوم، من هاي الوصفات ممكن إنك تجربين تسوين سلطة خضار مع دجاج مشوي أو برجر من الحمص مع خبز كامل الحبة، وممكن كمان إنك تسوي سموزي فواكه مع شوية سبانخ.